أفظل إني أكون أكثر ذكاء؛ لإن الذكاء يمنحني القدرة على التفكير النقدي، وحل المشكلات، ويساعدني على تحقيق أهدافي بطرق مبتكرة، <hesitation> الشهرة قد تكون جذابة لكنها ليست بالظرورية يعني تعني النجاح أو السعادة ، الذكاء يفتح لي أبواب الفرص في مختلف مجالات الحياة.